Fatagazy ny tiako mapiasa azy satria <noise> igny ndre tapaky gny jiro da <noise> mandeha avao. <noise> Igny tsy mandoto trano; ini koa tsy manaky mandea batery mila jiro koa vô ho feno.